د یولس شمېرې په اړه چې فکر کوم، نو دا زما لپاره لږ ځانګړې او ځینې وختونو کې رازناک ښکاري. یولس د لس نه یو شمېر زیات دی، خو بیا هم د معمول له کچې یو څه پورته دی. زما ذهن کې راځي چې یولس کله کله د بدلون او پرمختګ نښه وي، ځکه چې له یوې بشپړې دورې (لس) وروسته راځي.